<noise> Raiky e, <noise> Raiky tapaky dimy, <noise> roy e, <noise> roe tapaky dimy e, <noise> telo ô, <noise> telo tapaky dimy e, <noise> efatry e, <noise> efatry tapaky dimy, <noise> dimy, <noise> dimy tapaky dimy e, <noise> Enigne e, <noise> Enigne tapaky dimy e, <noise> fito e, <noise> Fito tapaky dimy e, <noise> valo e, <noise> valo tapaky e, <noise> sivy e, <noise> sivy tapaky dimy e, <noise> folo. <noise>